Ditën e premte e lidhi me gjallni edhe relaksim. Kur e menoj t'premtën në men m'vijnë njerzt që po e kryjnë punën, po bohen gati me dalë n'mramje, po bojin plane për pushim ose aktivitete shoqnore. Edhe disponimi i njerzve ndrron t'premtën edhe energjia osht ma e veçantë, ka ni gjallni edhe n'qytet.